kǝ́ ekpi rɨ lä vɔɖǝ kǝ e lǝ lǝ ǝfɨ wǝǝ ǝ lɨŋ po kosopikǝ ǝ lɨŋ ko ro fɛɛrɛ ka tɛŋ ekini náa cɛkɛlɛ kɨŋ pa siɛrɩ eni we ekpii ko ŋ wɨ wǝ́ e lée re o mɨ ko. Wǝ́ e kpii mɨŋ kɔɔwe kǝ́ ere lóo ko ǝ lɨŋ koru a pa cɛkɛlɛ ekini eni we ere o lóo ko wɨ ko wǝ́ e lee lä vɔɖǝ le kpii lɨŋ ko ko ǝ lɨŋ pe yee keciee.